اه حوش أحلامي اه نحبها يكون حوش واسع وفي عدد غرف اه اه كبير، ويكون فيه يعني نوافذ كبيرة تسمح انه تخلي الشمس تخش لكل أجزاء الحوش ويكون يعني مروق باللون الأبيض، بنحب اللون الأبيض بنحبش الألوان التانية ويكون خوف هادي ومريح ونستريح فيه يعني قبل لا كل شي.